باش تنضم لكتوبا تاعك صوا عندك تنضمهم بار اوردر الفابيتيك يعني من ا ل زاد صوا قادر ديرهم بار جونر ، صافودير تحط لي غومون من جيها ، كتوبا هيستوريك من جيها ، كلي كل وحدا دير على حساب النوع تاعها ، صوا ادا عندك كيما حنا نقولو شاك اكريفان عندك بليزيور ليفر ، سما دير ليكريفان و دير لي ليفر تاعه